Hevitra diso fiheverako piso ny piso ony mafantatra hoe misy olona mamosavy hiditra ny tragno de efa fantany hoe mamosavy igny de misakolokoloka amin'ny tompony izy de piso ko ra ôhatra hoe misy marary antran- an-dragno de ôhatra izy mandeha mifindra amin'olo hafa de mety hoe miteraka vokadrasiny amle marary ôhatra hoe lasa maty le marary de rah ôhatra ndraiky izy a <hesitation> mierigna amin'ny tompony le ôhatra amin' fotoana le tompony marary de lasa sitrana le tômpony marary.